Dado israeli dado tokoo dado tun dado hoditu hungluf kabdu hungluf kun ajili won midasat harkan midasentat dufani hod ishian kun akama gudio inama daden hinvumiliu hod gudio hamtu kabdi hod kunne hod inama dandee kastaumuu inama bek lakis inama didankun dandee kas hintenee.